Tassiaga ri lalenna iye ulengnge sibawa ufassureng duiq iye ulengnge. Ku bangsana ku kampongnge, ufassureng duiq, deqmana mega. Taq- tasseppulomi sebbu biasa atau taqlima sebbu. Afaqna, ku bangsa ku kampongnge, cek- engkamo anreang, afaqna engka meto tomatoa de mannasu aga. Sedangkang ku- ku kota de, taq duappulo sebbu atau taqtuopp- telluppulo sebbu. Afanaq, ku bangsa ku kota de, taq mega laddeq pengeluaran, afaq lofikiq melli anreang, lofikiq <hesitation> melli minumang, sibawa laing-laingngede.